<noise> اول شي غاح استبدل الضو بشمعة او شموع يعني او لمپات وبدل التواصل بالإنترنت غاح استخدم البريد والرسائل الورقية واقضي وقتي بالكتب وقراءته والشعر وهكذ شي